أول ذكري لي-يي في مرحلة الطفولة هي يوم كنت ألعب في الحديقة مع أختي، كنا نتسابق ونلعب تحت الشمس وكان عندنا كرة صغيرة، أتذكر شعور الفرح والحرية وكنا نضحك بلا هم، هالذكرى مهمة لأنها تعكس بساطة الطفولة ولحظات السعادة مع العائلة حتى اليوم كل ما أتذكرها أشعر بالحنين لتلك الأوقات الجميلة.